आमारे देश का राष्ट्रिये खेल हॉकी हो। लेकिन एटके जदातर लोग कबड्डी खेलो और क्रिकेट खेलो। लोग एटके हॉकी बहुति कम खेलो। और जुष आमे कोली ओरी के गवड़े जौ तो तोला भी क्रिकेट ही खेलो।